יא, ס'איז דא אלע מיני וויינען, און ס'איז אלע מיני טעמים, און ס'קאסט אנדערש. ס'איז דא טריקענע וויין, נאסע וויין.